Wukabya wamaghenda e Italy, e Italy eyo yikere papa we Roma, eyobo wukabya wamahikayo, bakalya <hesitation> bakalya engano yakutsibu. Engano mwamuli amakoloni, mwamuli amakoloni amalimali, <hesitation> mwamuli enyama eyiswire wukatsumbayu neryu obo kuthukayatsumba sahenu, thukatsumba enyama eyiswire. Wukahamba enyama iwabiriswayu, iwathekamu <hesitation> ebithunguru, iwatheka mwebinyanya neryu iwatsumbayu hawuma neryu wabiritsumbayu, iyahya ndeke iyatokoma. Yikawunza wamabya isiwuli okwabuthuku bwa hali hali yikawunza esyasaha nguma iwunemutsumbayo iwaminya wuthi yikakekena ndeke. <hesitation> wukabya wabiritsumba eyo <hesitation> iwahamba amakoloni wawu ayo iwa- iwatokomya wa lhuhandi. Wukabya wabiritokomya waluhandi, iwatheha okwa nyama yawu iwathekamu iwathekayomo, iwathekamu evini nayu yikaghendamu, evini yomusasi wukatheka yomo, hane neyindi eyabakahulhamu enkoko. Wukahamba enkoko iwa- iwanighira yomwa iwathaburira yomwa yomwamawutha, iwathaburira yomwa kathungurusumu, iwathaburira yomwa munyu, iwathaburira yomwabindi. Biri nibyomusasi nibirungu byomu biringomusasi betu niyishanu yo musasi eyikathunga erangyi ya ndeke. Neryu wukambayo nayu, iwakalhira yokwamulhiro wukabya wabikalhira yo kwamulhiro, wukabya wabiri kalhirirayu, iwathekayu ndeke iwathekayu halya lhuhandi, wukabya wabitheka ya lhuhandi kandi iwasubirayu iwateka iwatsumbayu, wukabya wabiritsumayu, neryu iwaha yomugheni wawu. Bakalira mwo butsungu, ibalhirako akasolhi <hesitation> ake- akekyisande, ibalhiraku nebithi bithi, ebicarrot, wanginaliraku e bilinganyi, nayu bakalhira yoko. Hane neyindi enyama nayu bakalya yakutsibu. Wukahamba enyama, ngokothunalyakolha enkoko yethu, neryu ithwahamba ebindu birya ithwabitheka omonkoko, ithwabitheka omonyama yinu, enyama iwatsuka bwalindayu dakika nga makumi asathu ibinemwingira omwakathi <hesitation> ebi- ebirungu ebyu. Bikabya byabiringiramu, obo iwathekamu epiripiri eyekyirima, wabirithekamu ebithi bithi ebikabehaya ndeke, yikabya yabiribeha ndeke, neryu iwathekayo okwamulhiro neryu iyahya. Yikabya yabirihya halya, <hesitation> iwa- iwatsumba ekyinyanya kyawu <hesitation> ekyinyanya wukakyihamba iwakyitokomya wukabya babikyitokomya ndeke omwathuwutha, iwahamba enyama eyo iwathaburira yomo, wukabya wabirithaburira yomo, iwaha ya customer iwaha yo mugheni wawu oyowabiri kwasira inalya ya ndeke. Babyanzire kutsibu. <hesitation> yine nebindi bithi bithi nga oyuthelya enyama wanginamuha obutsungu, wanginamuha nebilinganya nasyu bakasirya kutsibu, <hesitation> yine nebindi <hesitation> ebithi ebiribiri bakahulhamu spinach, nayu bakalya ya kutsibu. Neryu iwaghenda namakoloni bakalya wa emboka eyu <hesitation> emboka eyu yitokomire, wukahamba amakuha awenkoko iwatokomyawu omwamukubi iwanwawu.